<noise> esie nde ndavayisivua. <hesitation> kwanza ndamanyama nende musiani. Lukhuamanyana <hesitation> nethia nemborera vevusi. Vevusi vamborera musiani oyo yethe ango ano khumumanye heyamala athie nivamumanya, nakalukha. Siesi <hesitation> vevusi vanje nivamberesia vakhana vaviri, khwithe khumanya wavumusiani. Nikhwitha nikhumanyao nikhukalukha ingo. Lwakhwakalukha ingo, kuka wanje, yamana <hesitation> namborera musiani wuyo enduthi anyala khuva musiani mulai, kho mweneyo, munyala khumenya vilai. <hesitation> kwanza wanjira ali wakholera connection khumanyana nende musiani wuyo. Valanganga mbu wina <noise> wanjira. Wanjira, wachira <laughs> wachira khumanyana nende musiani, yali my sister, mukhana wefu. Kho vamala vekhale avakofu vaino, vakofu, papa wa musiani nende vapapa vanje. Vamala vetha ingo, vapapa va vamusiani nivetha ingo nivekhala. Ne <hesitation> valomaloma khukhwe, nivaelewana ikhwe vakhana nivandusia ingo nivandera